Ny fomba ampirisihana ny ankizy hanao fanatanjahantena kokoa an dia ny fampisehoana ny voka-tsoa ateraky ny fanaovana fanatanjahantena. Ohatra hoe ny vatana tsara paozy an, ny fahasalamana an <hesitation> ny fahavitrihana ateraky ny fanaovana fanatanjahantena an. Dia ankoatra izay misy koa ny fampisehoana ny voka-dratsy ateraky ny tsy fanaovana fanatanjahantena.